मेरो आफ्नै रेष्टुरेन्ट भया भैन्झाइ त मु पैल्ली त भातै पकाउनेछ्या होला । भात तिउन ताइनो आलुगो तरकारी अरेर भातको सेट भैन्झाइ ड्याम्म नमाइ नानो खायालै ड्याम्म अगाइने खायालै धो मद्दे भात पगाउन्छ्या होला । अब तै भात भन्नाबाहेक रोटा भ्या मम भ्या चाउमिन लै निगै मान्नाछन् । चाउमिन पनि पगाउनीछ्या होला । तैभन्नाबाहेक <hesitation> मेरा गाउगै <hesitation> ठ्याक्कै रैथाने खानेकुणो खान मन लाग्या कोइ नयाँ भयालै अब माणा भया बटुगलै <hesitation> पगाइबन दिनिछ्या होला । अब अउरु पकवान भन्या <hesitation> बाबर साबर भया मेरा <hesitation> ठाउगो अब तैभन्नाबाहेक मेरा देशगो भनेगो त त्यही अब भातै हो भात तिउनै हो । भात तिउन <hesitation> को खाना सेट बनाइबन बनाइ_पगाइ दिनीछ्या होला । निगो लै हुन्या नमाइ खायालै लादो अगान्या ।